Yani bu ghi kwi ghi ndaka kun Iya tawakhi ɗi Layani tin khin muna cinwa ba hyi ummanyanta har nunu har suwa gha ƙilli sai layan a vultai can be fiwi babunan a cinimun mun ɗa ƙhini doyi ti ƙam, kwi Babaji Leleku ghi bayan kwi Babaji sai Babaji a ɗi va a ndaka muca a ai nuwau suban hyi Ummi Baku fici a ɗi ai nuwau, sai a ɗayan va mun tsikau mun ndaka ƙan wai, a tighiɗmun a biti a ƙ- ƙ- ƙe te ta sinni a ɗaya va wa slka doye ti tani ta diyuna we kaʒa a ɗiya to, ghia a sikayan hi ɗikikhinayan ghi khiyi ɗi ghama ghi biyi ti babunan yahyi babanan, hyi tikhini doyo ci tani ɗi yu ai sina dai ti Babaji ca ghulba gma ca khin fiyai, ci kan ca ghullubu gma ca ni khin fiyayu Yahyi babunan ghi a kugi mun khin ara khin ara tin khin ghi khi ghama ni muna kuʒa’a har mamutan wi Vurɗuni ci fakhi ci lyhuriya. Ci Vuli layiʒa layan a Vulita Ci vuli layiʒa ci tsighimu ghi bujitha yandi ma Ummi ya ghi ɗi ltha Va to muna khin wi ta jani ɗi ƙhimani, ghani ca khin wi ta jana ca can muna ca titete Sinna mamutan ci gwayan ci gwayan kyara ci ca yan jani nan ghi khiyi jana ghi t’ayaya ghi khiyi dayai ghi ɗiya ta ndaka ta ɗa ghisha tasi, ghi khiyi daji ghi Pi ghi je ghu puci Lthiƙan, mamutan hyi Lthin fati khin yahyu babunan hyi Lilthin fati khin yahyu babunan hyi bilthin ƙiƙƙi Babaji hyi ɗi ta tani ta diyuni ai ba ƙunyu ƙai a ba tiva babaji a ɗi va ai bau can bu ɗan can bu khiyunu a t’ayimun d’i <hesitation> rawa khi ti unjikhi a cayi ai a muda yan amma can ghi ba b ghi paya to ɗi ba khiwici ci miyi ltha amma har nunu hr suwa ba ghi kitthiya mts muna kuʒa daɗinu.